Ny boloky de vorona anak'iray, matetika ny olona raha mihopy azy a de tokana ihany ny boloky ao atrano. Malaza amin'ny famerenan-teny izay reny matetika ny boloky ary raha averimberinao matetika eo amin'azy ny teny anak'iray a de hainy iny- hainy no miteny an'iny ary averiny amin'izay olona mandalo eo aloany.